अगर आप मन के भी दान सम्बन्धी कार्यक्रम चलाना है तो। सबसे पहले ये देखना है कि दान कितना चाहे और का चीज बर चाही और एकर उपयोग कहा कहा करना है। ओकर बाद एक जगह संगठित होकर सब ला योजना ल बताना है। फिर धीरे धीरे दान मिले लगही।